اشري هاد اللوطو او ما تندمش. ماهاش خادمة بزاف، او مولاتها لي كانت عندها تهلت فيها مليح مليح. كلشي فيها جديد. الكركاسا ماهاش متوشيا، الـ الموتور مليح.